जन मैन पलि बते कि भारता ल्वो क्रिकेट द्योखण ज्यादा पसंद करदन त सि क्रिकेट ख्यन्न भि भौत ज्यादा पसंद करदन। येका अलावा भारत मां अलग अलग जगा गौं-गौं मां आप द्योखला जन खो-खो चि, कबड्डी चि या प्ट्ठू चि या छ्वटा बच्चूं का खेल छिन, यि सब लोग ख्यन्न पसंद करदन। क्रिकेट का अलावा फुटबॉल चि, बॉलीवॉल चि और यि मेन ज्यादा ख्यन्ना देखिन लोग हमरा देश मां।